Ɛɛ, mam wan ti'isɛ ti dusi asi'a boi mɛ ti si nyuuŋo kɔ'ɔm ka ana suŋa. Magesɛ wuu kantuureŋa. Fu san zɛ' gee ti kantuureŋa san kiŋɛ wa yɔna fu, fu wan ti'isɛ ti fu nɛ la bino. Ziti la de la kantuureŋa la n sɔi nyuuntoo kuŋa taaba.